<noise> ham dadaranime am ese balawaya. Am ese balawaya hua anin, am hukii. Am uluki tumra imara, ham hulukita imaraya huan am fusuk <noise> am fususe ham tepni, isa enine tampasa ufuaina <noise> faina, am unan satusef am angkara. Angka am tebu. am tebu ni satusef. Hoa anin am unasef, amsubam ramuneinete amelo au balon hil darani belehom eseno faya ho tatebo tajumura. Hua anin <hesitation> suda ami senine am ulukisef lam isenine. Am huna ya subyakmuneina te afwananite se esoloto ufaya. Ho am muna, am gantongrate am jumura ni ufay falala.